أفضل العيش في قلعة. لأن القلعة تعطي إحساس بالفخامة والتاريخ، وتوفر بيئة هادئة ومستقرة. انك تعيش في قلعة يعني تستانس بالمناظر الطبيعية الجميلة، وتحس بالأمان والراحة في مكان مليان بالتراث والثقافة.